Limy moa ñy karazam-boro haiko ñy mañavaky azy :-ñy komintsy. ñy kibo. ñy deoky. ñy tsakatoto, ñy gañaky. i aby rezay.